انا مالي صغيرة نحب أفلام برشا، نحب أفلام لكسيو برشا نعمل عليهم جو ونحب الأفلام متاع الكوارث الطبيعية نعمل عليهم جو على لخر، <hesitation> نتصور روحي <hesitation> نركش ونتفرج في فيلم، ومذا بيا الطقس يبدا هكا مغيم شوية شوية مطر قهيوة سخونة <hesitation> طابع شكلاطة <hesitation> قعدة مزيانة، خير وكتاب.